Aleoko manao sandwich atao sakafo atoandro tozay hoe salady foana am'zao ka, sandwich manko rô ka de complet aby se agnatiny igny akao, misy hena akao matetika, misy <hesitation> misy tômaty, raha isan-karazagny légume io matetika de ampiraisiny amin'ny sandwich io, de igny zany raha ilain'ny vatagnanahy an de tiako ihany kô mananazy an de aleoko sandwich toy zay hoe salady foana am'zao.